Kalo atari i'ra biasa faniki'ra, faniki'ra kan <hesitation> marar ira nakifiti rekan garan baru natiguna bani fanga, natiu loka'le biasa manci <hesitation> dimanla tei loka'le ayai'ra tei. fudu woira tei ina kana fukura tei loka. jadi kita biasa takelat tei loka, takelat fuduwei wasiwa kilat mugurira namasik ka'dadi loka liwa, tapi karna tabubari tei jadi pas'a faniki'ra natiu nabali fangai bo nakai'ni <hesitation> nini fuduwei weisire takekelat ijamamani loka, turasaun <hesitation> binatang saurira la tarufara, tarufara kam <hesitation> biasa karu gara-garani'a nafalarua tei <hesitation> dafi'i tei nafalaru'a tei nare narau pokoknya naun takifitja tei. baru wibaira nakat nagu tei la nini mana la <hesitation> kabel lampur'a <hesitation> kalo nabagutik mo mana tei fakasi'ra ruma sa. Karu fala waru karu fala nakat'a gutikni di la di kabela lampu riwale baru pas <hesitation> di rumara'ia dawetura fafana, jadi fafana iwakan kalo afi tewula baru. buruma'ia jaman loka to. Jadi, afi tewunaka bo sukur nai mancia <hesitation> da dawun womai wani mo mata rumara nafalaru nakalauari tei mo. tawe acara hajatan mata-matara loka ni karja len saloka mo. Sapitura bibira kan nasifani mata mancia'i <hesitation> nafari dadi. Karna, biasakan mancia dafara bibi tusapira kan langsung ibobak. tefua. boit-boit tutuin boitama jadi'a natagi nabali fanga'ra terus bibisa tei niara naguani tarus biasa naweni mofun walu. Jadi <hesitation> tutu ibobak loka tuidira tutuni anak weka-wekana loka <hesitation> jadi nafari jaman loka. <hesitation> nasifa mata farfar ini iwawona loka, tura biasa <hesitation> matai nafari'ra, <hesitation> misalnya <hesitation> natai nabail'i, natagi nabail'i naforum <hesitation> mbee. ira nasifa nasifa uinugu nugu mata matai nafarak bomai tutuini niswara lewa niken naratan niken naturaibo nitompatkan nikifit'a.